زات مساء اكتشف رائد فضاءن نجمن جديدن يلمع بشكل غريب وعندما اقترب واقترب واقترب منه بعدسته المكبره فرأى انه لم يكن نجما ولكنه كتن كان انفجار هائل ينبع